Da samihafa gn'amboa izy ame piso sha: gne piso tia matoritory, mipetrapetraky da, da mihinan-kanigny, gn'amboa sh mahavita mandehandeha, magnarakarake e tompony, mitsakarakaraky raha ambany e tany gnao konan'izany, mitaditady hany, fa gne piso, da mipetraky eo izy, da matory da misakafo.